Runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ asoo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ mizi, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ muta, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ runɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ zacɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ abɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ acɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ anarɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ ason, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ mizi, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ muta, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ runɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ zacɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ lon, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ abɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ acɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ anarɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ ason, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ mizi, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ muta, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ runɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ zacɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ lon, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ abɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ acɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ anarɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ asoo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ mizi, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ muta, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ runɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ zacɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ lo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ abɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ acɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ anarɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ asoo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ mizi, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ muta Runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ ranɔ runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ zacɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ mizi, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ lon runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ abɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ acɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ anarɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ asoo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ mizi, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ muta, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ runɔ runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ zacɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ muta, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ mizi muta plɔ lon, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ mizi muta plɔ abɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ mizi muta plɔ acɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ mizi muta plɔ anarɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ mizi muta plɔ asoo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ muta, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ muta plɔ runɔ runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ muta plɔ zacɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ lon, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ abɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ acɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ anarɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ asoo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ mizi, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ zacɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ plɔ lon, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ plɔ abɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ plɔ acɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ plɔ anarɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ plɔ asoo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ plɔ mizɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ plɔ muta, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ plɔ runɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ plɔ zacel, runo acɛɛ. Runo abɛɛ ɔsɔ̄ lo, Runo abɛɛ ɔsɔ̄ runo abɛɛ ɔsɔ̄ acɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ anarɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ asoo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ mizi, runo abɛɛ ɔsɔ̄ muta, runo abɛɛ ɔsɔ̄ runɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zacɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ lon, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ abɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ acɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ anarɔ runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ asoo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ mizi, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ muta, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ runɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ zacɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ abɛɛ plɔ lo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ abɛɛ plɔ abɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ abɛɛ plɔ acɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ abɛɛ plɔ anarɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ abɛɛ plɔ asoo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ abɛɛ plɔ mizi, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ abɛɛ plɔ muta, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ abɛɛ plɔ runɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ abɛɛ plɔ zacɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ lo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ abɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ acɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ anarɔ runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ asoo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ mizi, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ muta, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ runɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ zacɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ lo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ abɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ acɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ anarɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ asoo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ mizi, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ muta, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ runɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ zacɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ lo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ abɛɛ Runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ acɛɛ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ anarɔ, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ asoo, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ mizi, runo abɛɛ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ muta, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ runɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ zacɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ lo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ abɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ acɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ anarɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ asoo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ mizi, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ muta, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ runɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ zaɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ lo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ abɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ acɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ anan, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ mizi, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ muta, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ runɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ zacɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ runɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ lo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ abɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ acɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ anarɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ asoo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ mizi, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ muta, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ runɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ zacɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ zace, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ zace plɔ lo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ zace plɔ abɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ zace plɔ acɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ zace plɔ anarɔ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 Runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ muta, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ ranɔ, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ zacɛ, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ navɔ, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ lon, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ asoo, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ acɛɛ, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ narɔ plɔ narɔ, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ narɔ plɔ asoo, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ narɔ plɔ mizi, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ narɔ plɔ muta, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ narɔ plɔ mudo, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ narɔ plɔ zacɛ, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ asoo, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ lon, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ abɛɛ, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ acɛɛ, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ narɔ, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ asoo, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ mizi, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ mata, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ mata, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ runɔ, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ zacɛ, runo narɔ ɔsɔ̄ zabɛ mizi, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ mizi plɔ lo, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ mizi plɔ abɛɛ, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ mizi plɔ abɛɛ, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ mizi plɔ acɛɛ, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ mizi plɔ narɔ, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ mizi plɔ asoo, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ mizi plɔ mizi, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ mizi plɔ mato, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ mizi plɔ runɔ, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ mizi plɔ zacɛ, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ mizi plɔ mata, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ muta plɔ lo, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ muta plɔ acɛɛ, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ muta plɔ acɛɛ, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ muta plɔ navɔ, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ muta plɔ asoo, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ muta plɔ mizi, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ muta plɔ muta, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ muta plɔ runɔ, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ muta plɔ zacɛ, runo narɔ ɔ̄sɔ zabɛ runɔ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 Runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ asoo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ mizi, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ muta, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ runɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ zacɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ lo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ abɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ acɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ anan, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ asoo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ mizi, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ muta, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ runɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ zacɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ narɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ narɔ plɔ lo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ narɔ plɔ abɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ narɔ plɔ acɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ narɔ plɔ narɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ narɔ plɔ asoo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ narɔ plɔ mizi, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ narɔ plɔ muta, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ narɔ plɔ ranɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ narɔ plɔ zacɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ asoo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ lo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ abɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ acɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ narɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ asoo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ mizi, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ muta, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ runɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ zacɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ lo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ abɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ acɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ anarɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ asoo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ mizi, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ muta, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ ranɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ zacɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta Runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ lon, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ acɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ narɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ aspp, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ mizi, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ muta, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔc runɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ zacɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ lon, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ abɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ acɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ narɔ runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ asoo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ mizi, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ muta, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ runɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ zacɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ lon, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ abɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ acɛɛ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ anarɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ asoo, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ mizi, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ muta, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ ranɔ, runo asoo ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ zacɛ, runo mizi, runo mizi ɔsɔ̄ lon, runo mizi ɔsɔ̄ abɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ acɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ anarɔ, runo mizi ɔsɔ̄ asoo, runo mizi ɔsɔ̄ mizi, runo mizi ɔsɔ̄ muta, runo mizi ɔsɔ̄ runo, runo mizi ɔsɔ̄ zacɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ plɔ lon Runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ plɔ abɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ plɔ acɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ plɔ narɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ plɔ asoo, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ plɔ mizi, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ plɔ muta, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ plɔ ranɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ plɔ zacɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ lon, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ abɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ acɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ narɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ asoo, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ mizi, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ muta, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ runɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ zacɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ lo, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ abɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ acɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ narɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ asoo, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ mizi, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ muta, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ runɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ zacɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ lon, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ abɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ acɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ narɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ asoo, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ mizi, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ asoo, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ mizi, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ muta, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ runɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ zacɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ asoo Runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ lon, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ abɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ acɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ anarɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ asoo, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ mizi, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ muta, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ runɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ zacɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ mizi, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ lon, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ abɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ acɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ anarɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ asoo, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ mizi, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ muta, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ renɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ zacɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ muta, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ muta, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ lon, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ abɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ acɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ anarɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ asoo, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ mizi, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ muta, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ runɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ zacɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ runɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ lon, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ abɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ acɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ anarɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ aspp Runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ mizi, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ muta, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ runɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ zacɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ lo, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ abɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ acɛɛ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ anarɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ asoo, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ mizi, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ muta, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ runɔ, runo mizi ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ zacɛ, runo muta, runo muta ɔsɔ̄ to, runo muta ɔsɔ̄ abɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ acɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ anarɔ, runo muta ɔsɔ̄ asoo, runo muta ɔsɔ̄ mizi, runo muta ɔsɔ̄ muta, runo muta ɔsɔ̄ runɔ, runo muta ɔsɔ̄ zacɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ plɔ lon, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ plɔ abɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ acɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ anarɔ, runo muta ɔsɔ̄ aspp, runo muta ɔsɔ̄ mizi, runo muta ɔsɔ̄ muta runo muta ɔsɔ̄ runɔ, runo muta ɔsɔ̄ zacɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɔ̄ plɔ lo, <hesitation> runo muta ɔsɔ̄ zabɛ plɔ lo, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ plɔ abɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ plɔ acɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ plɔ anarɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ plɔ asoo, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ plɔ mizi, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ plɔ muta, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ plɔ runɔ Runo muta ɔsɔ̄ zabɛ plɔ zacɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ lo, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ abɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ acɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ anarɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ aspp, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ mizi, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ muta, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ ranɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ plɔ zacɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ lon, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ abɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ acɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ anarɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ asoo, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ mizi, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ muta, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ runɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ acɛɛ plɔ zacɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ lon, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ abɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ acɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ anarɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ asoo, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ mizi, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ muta, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ runɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ anarɔ plɔ zacɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ asoo, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ lon, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ abɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ acɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ anarɔ Runo muta ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ asoo, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ mizi, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ muta, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ runɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ asoo plɔ zacɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ mizi, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ lon, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ abɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ acɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ anarɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ asoo, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ mizi, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ runɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ mizi plɔ zacɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ muta, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ lon, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ abɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ acɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ anarɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ asoo, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ mizi, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ muta, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ ranɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ muta plɔ zacɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ runɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ lon, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ abɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ acɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ aspp, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ mizi, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ muta, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ runɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ runɔ plɔ zacɛ Runo muta ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ lo, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ abɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ acɛɛ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ anarɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ asoo, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ mizi, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ mata, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ ranɔ, runo muta ɔsɔ̄ zabɛ zacɛ plɔ zacɛ, runo runɔ, runo runɔ ɔsɔ̄ lon, runo runɔ ɔsɔ̄ abɛɛ, runo runɔ ɔsɔ̄ acɛɛ, runo runɔ ɔsɔ̄ asoo, runo runɔ ɔsɔ̄ mizi, runo runɔ ɔsɔ̄ muta, runo runɔ ɔsɔ̄ runɔ, runo runɔ ɔsɔ̄ zacɛ, runo runɔ ɔsɔ̄ zabɛ, runo runɔ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ lon, runo runɔ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ abɛɛ, runo runɔ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ acɛɛ, runo runɔ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ anarɔ, runo runɔ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ asoo, runo runɔ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ mizi, runo runɔ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ muta, runo runɔ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ runɔ, runo runɔ ɔsɔ̄ zabɛ plɔ zacɛ, runo runɔ ɔsɔ̄ zabɛ abɛɛ